أتمنى إن أنا أكون الشخص الأكثر شهرة، ده لأن الشهرة بالنسبالي أهم من الذكاء الشهرة ممكن الواحد يتشهر إنه ذكي أصلا فا كده أنا كسبت الحاجتين إن أنا بقيت مشهور إن أنا ذكي فا كسبت إن أنا ذكي وكسبت إن أنا مشهور، الشهرة لا تمت بالواقع بصلة في أغلب الأوقات إنما الذكاء ممكن أنا الناس متعرفنيش إن أنا ذكي.